सिंगापुर को इतिहास एक छोटे से द्वीप से लई के एक वैश्विक व्यापारिक और वित्तीय शक्ति बनाने की एक प्रेरक गाथा है। जऊ द्वीप प्राचीन समय से ही महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र रही चुकौ है। सिंगापुर को नाम पहिले तामसेके हातो। जิเซ चौदवीं सतम में मलक्का सुल्ताना आस्थ के तहत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर के रूप में जानौ जान लागौ। उन्नीसवीं सतम में ईपे ब्रिटिश सरकार ने कब्जा कर लाओ। और ईको एक उपनिवेश को अड्डा बनाई दाओ। आज सिंगापुर एक सबसे बड़ौ एक उपनिवेश को अड्डा है। सन् अठारह सौ उन्नीस में सिए स्टैमफोर्ड ने ईको एक स्वतंत्र द्वीप बनाई दाओ। ब्रिटिश शासन के दौरान सिंगापुर में व्यापार और उद्योग बहुत तेजी से होत है। उन्नीस सौ तिरेसठ में सिंगापुर ने मलेशिया के संग मिलके मलेशिया संघ को हिस्सा बनिवे को निर्णय लैइलौ। लेकिन उन्नीस सौ पैसठ में जऊ संघ टूट के बिखर गऔ। सिंगापुर की आर्थिक सफलता की कहानी बेहद प्रेरणा दायक है।